Miankina amin’ny karazana asa tian’ny tanora atao ny ilàny na tsy ilàny mankany amin’ny anjery manontolo. Raha ohatra moa izy ka <hesitation> te hisehatra amin’ny asa amin’ny birao ohatra dia tsaratsara ihany aloha izy miditra amin’ny anjery manontolo satria any izy no mahazo ny fampianarana rehetra manodidina ny asany. Raha ohatra kosa ka hoe misehatra amin’ny zava-kanto ohatra ny tiany atao, dia tsy voatery izy mankany amin’ny anjery manontolo. Tsara ihany izy mankany mba ahazoany fahalalana isan-karazany izay mety hanampy azy amin’ny zava-kanto ataony fa kosa an tsy voatery satria miankina amin’ny aingam-panahin’ilay olona ihany no anaovany zava-kanto fa tsy miankina amin’ny fahalalana.